واحد، احدى عشر، ثلاثة. واحد + احدى عشر + ثلاثة. عندك واحد واحدى عشر، اثنى عشر-اثنى عشر وثلاثة. هذولي خمسة عشر، هذى النتيجة.